Anre-anre makanjaq e akki kampokku ro iyyaq engka le yaseng nasu palekko sibawa <hesitation> nasu cellaq nasabaq ye- yenaro nasu-nasu kanjaq na ogi e lo wisseng